Obo ekyindu kyo- ekyomughasa ekyerikirirya lyeribya iwayikiryamu ghuthi nanganathoka naghu iwayakyeghesya oghundi mundu. Eribugha ghuthi ekyi nanganakyithoka iwe ngomundu neryo naghu iwayakyeghesya munyoni waghu, mughalha wenyu, ngabughe indi ngeribya ighukithoka enani, embera iwabya ighune ahu isighuli omwambera eyeribonabona. Neru iwayikiriryamu naghu iwayakyeghesya ighundi mundu erimusomesya iwabugha ghuthi wamakolha ekyinekyinekyi, ghukendithoka kyirebe. <hesitation> Kyanekyu kyisa, erithoka.